والله المكان اللي ما زرت من قبل هي مدينه دبي في دوله الامارات العربيه المتحده في طبع معروفه وجهه سياحيه وكذا وفيها اطول برج في العالم فانا اتمنى ازورو ونشوف الاماكن اللي فيه ونحضر الفعاليات اللي يسوونها فيها وان شاء الله يعني نحضر مدينه دبي ونشوف الاماكن الحلوه اللي فيها دوله الامارات عموما هي جميله كل الاشياء اللي فيها وايد جميله و دوله شقيقه